जू चैन वहनी वे पा योक लॉक दीयू रेन अ जे त हम माथी मूडी कन ची त उ लॉक क्य वेन्नी द्वि तरफे चैन पर जूड़ी रेन आ तब वे कपड़ा पर लगे दयन ई तरफ़ भी और मतलब यथ भी और वथ भी द्वि तरफ़ लगे के अर बीच म वे क्य कन लॉक लगे दयन अर तब वे लॉक खन जन उ मथी कन न त उ चैन आपस म फ़शेंन चौ अर त उ यो दूसरा त जुड़ी रैन